Äj ispäkpa't salsa verde, salsa tzujtzupä, salsa tzapaspä, salsa verde' se ver, salsa tzujtzupä kyojtayajpa estee tomate verde, kyojtayajpa este kana, kyojtayajpa niwi, y salsa tzapaspä kyojtayajpaa este igual niwi, kyojtayajpa tomate tzapaspä, kyojtayajpa estee cilantro y jenyap.